Мошин ба ман озодӣ ва имкони сафар карданро бе маҳдудият ёдрас мекунад. Вақте ки дар мошин нишастаам, худро мустақил ва қодир ба идоракунии самти зиндагиам эҳсос мекунам. Ҳар сафар бо мошин як таҷрибаи нав ва хотирмон аст. Он метавонад ҷойи сукут, суҳбат ва ҳатто фикрронӣ бошад.